Aina ta mafura ambao fikitumia hagire mafura fichiwa dukani na mafura fafanya mira ake na mimea. Mafura gha dukani haghire alizeti, alizeti icheremwa. Kwahema, kwaviaa mpaka iveaivuna vaitaka ena mashine yakamwa, kamikamwa yafunya mafura gha- ghakwe. Mafura ghaakwa fukiratomiai yaikorera na mafura gha- ghachighanda ho. Haghire mafura ghachifumie ghachifume na mimea haghire mafura gha makughu, haghire mafura ghana- ghanasi. Haighirie ma- makungu fuchitumie ha mafura heena dui chekindoro kura ore mafura dukani ngogo makungu vapho mboghachonga ukamwiondoe ikungu lia, undelichonga underiura ena kiori kana kundeshangha ena kithagio endelainika kundukorosha na mringa, kundekorosha korosha kendelainika undewikia ena kijo chochose wakora. Nathi ndeikuna na kikunio iko chakwe undeuwika mringa rukweni, undegwararu <hesitation> mghogori undewikia uwoshi undekamuaa, undechuja, undewikiha. Hivo ndo mafura ghafuma hena- hena mimea ni mafura ghakikusaidia haghire shida handu.